عشرين شجيج أجول لأن الأخوة، نعمة العيلة الكبيرة تخلي البيث ذايم فيه حياة، وحب والطفل الوحيد يمكن يعيش بوحدة وملل.